فصل الصيف بيتميز بشدة الحرارة عيندينا في قنا، فالبتالي أنا باشرب كمية مية كابيرة جدا. <hesitation> ممكن في اليوم مثلا نشرب من أربعة لتر لخمسة لتر وستة لتر وفي الأسبوع ممكن تتعدى عشرين لتر. ودا لانه فصل الصيف حر جدا في قنا. انما في فصل الشتي بيختلف ممكن مانشربش الكمية ديا خالص ، وممكن نشب مثلا لترين في في كل يومين أو مثلا تلاتة لتر على مدار الاسبوع.